L'atalantu sonin essus momentus de tranquileza o de descansu i que notas que'l tu cuerpu i la tu menti s'amaciguan, desenganchan de qualisquiá trasteaeru i tó paeci fruyíl. Endispués d'essus momentus, te sientis en pas i i comu ahiguerau pa acontinal col tu día. Momentus d'atalantu sonin el vel una arrecogía de sol, echal-mi ena praya oyendu el mari de hondu, una tardi de branu ena picina o col airi acendíu en casa mentris que veu una serii o leu en libru, o ascuchal música tranquila mentris que estó sentau en un parqui o echu un passeu pal campu yo solinu...